Chilu ni si 'hiaj xuj min sisi nej chej chuhua be' tukumin xuj chutu ta ni kiri' xuj cha xuj, si chá be' atoj xuj ni chube sani ne' chej che' tukumin xuj nga 'ngo si 'na' ni ne' chej tukumin xuj mán xuj atoj xuj ni, chube ta nga chilu ta sani nitaj si nikaj tukwi' ngwej xuj, unun' ngwej xuj ni ni ta ta nga niin ña'anj chilu ta riñan chube ta ni niko' xuj ta ranin xuj ni ni nga rá xuj ni tikabi' xuj chilu ta, si taj ni man si un o' ñun xuj chilu ta.